عدد الطايج الشبابيك اللي في المكان اللي أنا عايش فيه هذيك في غرفة النوم في وحدة، المطبخ هذى الثانية، غرفة النوم الثانية في هذى ثلاثة. الصالة فيها إثنين، هذى كده خمسة. والحمام في واحد، هذى كدا ستة يعني ست شبابيك.